Akaya ora igbe orariregbakanya emina akanya nigbe orariregba kanya magbe minakhi ijoko magbi chair amokhi oyaorakanya ma madi inail u naghera maduye eginini mare egini khaenera makharegini khanerane maduravare ana zagbakani masogia ramama anzor maregbo chair magbi utequ ri mabe bedi magbi bench maregb emina khijoko <hesitation> efe mare ragbaminare kie akanyare mabu marebakanyare ebimayozewena kanya we igberoadi ayomor some times oga ma oduma mayi ime amo mayi ime magbi kpere edie we imie amie maregbakanyare mabu mareya gba kanyare ikpa bakanya eminare khi enerese radio ireyoborakpo igbi ikpe edie wobo ra inewenakanya rekhi ekheri ome mayoraguime rice waviele oni ime nimayoyawo bora amiemayare mawe wimeh amor magbikpe re eva wie ime mayowi mekpo, Ukhavare wowa nokhere kira ona kanya na okia nrechi worare ireregbaenerse eminaki naoto cycle ireyowara makerokho ogame yime amo mayi work shop amoh maye da aibotse yavoda aremomayi ime mayarese we ime mareyowa ra igbi na bi ikpe evawara nenikh evare akanya orah irera gbakan yare itsi wisdom nor wor wi igbe road ireyorwaro o̠ ireyara ukpe okpa ukpe eva ukpe ere oni akaya awename ror nekhogie nikhere uwara re rikhege ra mema wenoni emina khi akanya aranimayoya mabu mare gbaoni eminare khi akanyare marewenoneminakhe akanya ami kietsomi echiwore eyakho owewe ogbare mareyowo tiu mary gbona kanye ehe tel machakanyare ikhe retighi itsemeyawo ikheregbi itemeh onitsemeh nikhegenana ikheweni enesituo edie ona khanya nigbe ikhemoirigho nebu niwe nara. Eso mi egwo egbe eso mi eyomo egbeh irorogheyowo magereshe mayoguere meragbeboma mayi eminakhi oguechasue ma ya kpieminakhe kasue amo khima gare mamikpha anie khima yare mayamire kpa iromayoreso ni aremokhimayogha erami mara gberami hirohayogerimie sometimes ma gwere mayogueminokhi mayeda yagueminaki eda mena khi eboma mayor rurokhiakhi roi emerenakpo so onakanya nague morirena igboriwerena irore mare ikhewenirigho nebuvo and enirigho etsomi erero wo enerigbe ererigbitera eminakhi <noise> ok eminakhi mamoife ni mareguere mare yieko yagba kanya menagieminakhi vimeh mareye eko ragbakanya onakanya omemamiema echie woni eko soso mamie emebu wone eko nokira khe iwawa eyonema iyawa ezomeyoyauno mare yor ne eko kpo enaneerera neyagbe emina nafima oto, So ememinamafimato naweresome nera gbena amoife nareweri igbom ai etsomi ware igboma eto nemobe nawerevare nare veh onakanya nira eregbaonakanya eregbone mina onakanya onakanya okia nira because emoi ikpegoro raguemori amatifara ekire nafara eregbonakaya egbokpugie irorefidono eyakho erewa mayomayare ebimazeraremare emi igboma ezevare eradunemara enakho eredunema nenakho then areghere weroyawe wedare even ogara ovare erenwa ogara novare erenwo omieme igumieori khe irighori akhedunema enakho oriemekhayo o ematidunemanakhor oyokhiro kerenora borrow ikpego ro orueminanore mie ikpeghoro oremieme noruemi rore mie ikpegho roremie meh iyori ok urekhono gbomara orue mare ruikpegoro wowa erenwa orekhari nereyakho etsoborana ashe rorowo okeri aborinakho mamao khereyomara remane marawakhi rorowo orinakho romakhere wereonomona kanya onuwere noryasese ma fi moto na enanema enakho marare abireri abirere khia so,